Mua pula më përqen prier e sprier te digani, u i vu pak pak krip, pak pak… jo vetëm kripën e e vu te digani piqet ka një anë, si ë pjekur ka një anë e pryer, si piqet midhema ka jetra anë ë prontu e mënd e ha, pran i vu degli aromi çë janë shumë aromi mbishkartur çë jan burë apposta per l’arrostu, e e ha.